儿呢读书有读好好 um 三观好，身体有健康 um 有孝顺，这样就很好了。

生活嘞是困苦的咯，若讲嘞每天能够平平安安的过，欢欢乐乐的过，这样是最骄傲的事情了。

我喜欢的色嘞有很多。um 我喜欢 <noise> 紫色嘞，因为我自己最好的朋友喜欢紫色。我喜欢黄 <coughs> 的色 tapi leh um 我很少穿黄，因为过头显眼。

社会啊怎样帮助人。得看你要帮助什么咯，你若讲帮助物质的东西，哒很多有 second hand 的东西 um 全部可以提来捐出若是没用呐，若讲呢精神方面呢，啊，也是帮助，也是很重要咯。

手机嘞是每天得用咯，早起头就用才会睡醒。等下嘞，得听歌，等下嘞，还得用手机驾车去你要去的地方。啊，做工也得用手机找资料嘞。

我觉得嘞，公共交通呢，很呐重要咯。咱每个人又驾车，每天在路上赛车，它要很好用，每个去做工啊，放工啊都方方便。

本地的孩儿书，故事，那就较少咯。咱读的孩儿书较多就是中国的故事啦，若没是英国的啊红毛人的故事啊，本地的故事真还没听几本。

福利是有啦，um 那就好像说 B forty 啊，um 赚不多钱的人啊，我觉得还是不错的咯。

前次咱做小的那次嘞全部都是用钱咯，用纸钱啊，用 um 钱币 um 哒较大做工了嘞就有用那个咯 [um]credit card 啊，这次嘞，较流行就是用那个手机的咯。

um 咱国家哈，肥的人还很多哦，你看，每个人每天就吃面，面吃这么多，肥嘟嘟，走路都困苦。

今天天气很好，太阳大大，um 也没下雨，走出嘞方便。

咱健康的那个啊，呃药房啊，多么好甭晓，你还一块银就能够看医生了，每样都没算钱的，你讲有效没？

孩儿一定要读书，因为孩儿没读书，头脑不厉害。现在的世界每个都要读书。因为学校要考书。他们要学怎么样考，怎么样读，怎么样学，在学堂。因为学校有老师教他们。一定的。

这甭说咯，这当然是 A-math 咯。A-math 最困苦了。算都算不来。[um]physics 也是很困苦。

这礼拜啊我看到 ribena 花，我也有看到茉莉花。如看到茉莉花就走不了了，就在那嗅，嗅香香。

啊，我会跟他讲，甭紧张，每样事情都能够解决的，得慢慢想一个办法慢慢去解决它。你紧张了，你就想没路啊。so 不能，你也不能做什么咯。

如讲能够花时间学一样新的 um 兴趣，我要学怎样做瑜伽，因为嘞觉得身体要拉才会舒服。

猫是一种很哪好玩耍的东西。因为电子咱人养一头猫，要疼它，要跟它冲凉，要跟它齐睡，要跟它齐玩耍，它是很呀兴趣的一头猫。我家有养两头猫。

若是我的朋友觉得很呀紧致，我会对他讲，你别紧张，坐下，um 深呼吸，慢慢想，事情慢慢做，才做会好。

这还要讲噢,洗手当然很重要咯。去到处去摸，多肮脏都不懂呀。洗手嘞，还要用肥皂，水，擦到干净再冲到干净。

嘞我觉得嘞，心情不适的，你得坐下，听音乐，祈祷，做运动，你才会欢喜。

我国家的学堂 um 啊，有华文的，有英文的，有马来文的。若你读马来文的学堂，你另外提一颗华文也是可以。tapi 嘞，较少听的那语言嘞，那就没啦。

um 当今社会很多很呀多人喜欢狗霾做他的最喜欢的动物，每天，养它跟它冲凉每样 um，还有有的人喜欢猫，也有养猫咯，还有白兔，这是每个人自没，不一样的 suka 啦。

um 那动物哈，我家又噢，早起头爬起来你会看见厨房有壁虎，跑跑跑，你灯开了它就赶快跑。

有啦，其实马来西亚有哦，政府也有福利，福利部也做很好啦，如果一个人若是说家庭过头惨，没办法的，可以去福利部申请咯，若申请会准福利部会给你钱过一个普通的生活啦。嘞药房内，药房也很好，这久人病人去看都甭钱，较

天空是蓝的，因为嘞只是蓝的色我会看见啊。

咱的国家嘞 nia 是有天气较热，大热天，呐不嘞就下雨咯，雨季咯。

我有收那个，啊，嗯，富贵花，啊，还有水，水梅，还有，啊，金橙是，金橙，还有很呀多，我很呀喜欢种这样的东西，我很呀多，啊 嗯，那个富贵花。还有这个，啊，水梅，它能够做盆栽，能够做放家的。你有空了，你看看了，非常开心都甭晓。

若讲是在我们 um 本国内走嘞，我们有自的登记咯，若是得出国嘞，那你得做 passport 咯。

哦，我会记得我以前的华文先生，他每天都叫咱在桌子上面画笔画。这样才会记得字怎样写。

早起头我喜欢吃韭菜，鸡蛋，韭菜嘞，得剁细细晚里，藏冰柜的，第二天早起嘞，提来炒鸡蛋，很好吃，放包吃。

学校跟家长嘞得有沟通，咱得讲孩儿有什么问题 um 怎样解决。学校有付出，家也要有付出。

每天的生活内啊，应该会用很呀多东西，像你出买东西，出去做工，出去吃，都是要用，这是每天的生活内。每天的生活就是[um]早起头出，[um]去kopi店的吃kopi，吃面，吃了买一点菜，留回家去做，煮。得意，这样一天生活，每天的生活就是要做我们会欢喜的东西，做自己会开心的东西。生活内， <noise> 就是这样。

我每天嘞都得唱一首歌，那个唱一首歌嘞，唱好听我就很欢喜了。这也不晓讲。就是觉得很欢喜。

um 咱家嘞也没有很呀 um 讲究咯。是讲你用钱大的不可随便花咯。小的钱花一点一点你 suka 怎么花就用咯。

若讲你想你家的人，很简单，打一个电话，这次有 video call, 看见人，你就没这样想念咯。

当然得做运动咯，以前没做运动，越吃越肥。哒这次会晓咯。得每天做运动，这样会健康哪。

本来我很喜欢做一个医生，可惜我家庭很呀惨，不能做医生。因为做什么做医生，因为做医生能够帮助人，能够救人，能够为国家服务。这是第一。第二，为很呀多人，为困苦的人，能够救人。这是我的，我最想做的工。没，这工做了帮助人。

啊，普通啊，蒸鱼，啊，吹鱼，你得预，预备讲鱼给它抹盐，胡椒粉，抹到咸，有有咸香一下了，哒就放你需要喜欢放的东西，比如咯红葱咯，蒜头咯，姜母咯，切到幼幼咯放上面咯。还是香菇放一点上面了去吹咯。

科技 um 当然得 tolong 我去做 um 每样我困苦做的东西咯。好像嘞扫那个棉床下啊，灰尘很多啊，每天都扫不完。

um 星星跟星座我会知啊，um 好像我自咯是巨蟹座的咯，um 这啊呐的东西 um 你会相信啊？

自己的身体自己要照顾自己的健康自己要照顾 um 你要吃多一点青菜青菜不要煮油油煮一点油就可以 um 烫就好青菜吃多一点水果吃差不多肉要吃得够饭吃刚刚好

天气若好嘞，那云呢是一粒，一粒，一粒大大粒，很美，饱饱的。

艺术这样东西嘞，um 有很多我会 suka 的，好像跳舞也是一种艺术嘛，um 雕刻也是一种艺术，tapi 我没做雕刻。因为很吃力。

我们这个有，有新的妇女，妇女，普通咱们就会去福德会去检查，还是去医院检查也有去私人医院那边去检查咯。

有，以前的那个首相你会知，他到九十三岁了咯还要做首相哦，实在长命。

啊，我希望我几个孩儿全部有好好读书，读书完了后次去，去外国读书，读了回来若是能够找到好的工作，他自后次一过好的生活啦。

<coughs> 在这社会内，你每次看孩儿玩耍，踢球啦，打乒乓呐，啊，打篮球啦，啊，跑蛇啦，[um]还有他人的活动就是相打啦，还有跑，唱歌啦，还有，啊，还有啊[um]还有很呀多孩儿喜欢游泳啊，啊, 跳，跳绳啦，这是孩儿的兴趣，孩儿的ho 兴趣，还有孩儿很呀喜欢玩打guli 啦，打塑胶带啦。还有孩儿很喜欢搭脚车啦

大一辈的人呢就看年轻儿咯，他那里做没对，还是讲那里做 um 有什东西得开导的，他只跟你讲咯，讲你有听没听那是另外的事情咯。只是得跟你讲，提，提导提导咯。

这题题目，你不问过我了嚒，你又问我一次做什么哦。

我喜欢我的朋友 um 每天都不烦恼全部都不烦恼她如果烦恼我也会烦恼

庆祝时嘞最好是吃，有得吃嘞最欢喜。

本地的艺术家，公义师啊？我会知，他嘞很棒画壁画，他的壁画都是很美的。

哦，哦，我 suka 我的朋友 um 对我齐，会老实，讲话没随便随讲讲。没讲骗话。每个能够齐好好相处。这样是最好的朋友咯。齐齐会互相信。

坐海边的嘞，看海，那嘞是很大的海，那风浪这样打，这样打。你听那声音 um 很呀平静。

我最喜欢的节目是，啊，看戏啦，看连续剧啦，看古装的戏咯，看，看人跳舞啦，啊，还有看打太极啦，呃，还有煮吃啦，还有，啊，种花啦，种菜啦，呃，做糕啦，我最兴趣做的是，做糕，做甜的，做咸的也好。最兴趣的就是做，啊，芋糕，芋糕最好吃，还有，啊，红囤，这是我最兴趣做的。

过去十年中我觉得国家的天气越来越热，今年热到不能说最好不用穿衣服汗流全身就是

老师就要教学生，识字，会晓写字，会晓读，and then 会知，会识做人的道理，以后出来社会做人，um 会晓做一个好好的人，对社会有用的人。

我对这个也没什么会知晓啦，so 就是这样咯。

我对英国的英女皇很呀有兴趣。觉得讲她很年轻就会晓去，她老父没在了就，就接手做国王。会晓处理国家的事情。从十几岁，十几二十岁就处理到，到老。吃到九十几岁，国家会给她处理得很呀好。

我最喜欢的名人是 Yuzuru Hanyu. 他很棒溜冰跳舞，他转的很呀准，实在厉害。

我也没这样的研，研究啦，音，对音乐家还是哪一个歌星我没特别喜欢哪一个歌星。我只听看他的歌会好听，音乐会合我的意思，我就会喜欢听。我就会去学唱，那一提歌咯。觉得唱得成很欢喜咯。

在家内有家内的好，不热，在外里，我也喜欢，因为嘞得嗮太阳，骨才会硬。

大肚子的女孩自得顾自，你还指望谁人顾你嘞？

我人都没，国家都没，没，没做什电，电视，电影，就是这全部是私人的电影。你去看私人的电影啦，一次去要，要还好多钱，我，我很喜欢看那古装的电影。[um]因为古装的戏较好看，像那个老古板，老古板的戏，因为这久的年代全部是新装的戏，不一样，全部那戏这cartoon,[um]魔术啦。

我觉得我为我的老母亲，很，很感谢，很欢喜，因为他们很困苦养我们大个，and then 他们吃到，我爸爸吃到九十岁，,我妈妈吃到九十几岁，他们透底没嫌一句讲我们待他不好，他，我很替他们欢喜。

我觉得嘞，这人工智慧哦，它就抄你讲什么，它下次也会晓讲什么，好像我朋友每天都跟 AI 讲话，um 不知他精神可以的不可的。

我觉得 um 辣条不可吃，那又咸，又油，不知什么做的啊，你觉得能够吃？别买。

以前嘞没啥节目看，tapi 我有会记得 gone with the wind. 我看很多次，也甭晓什么这么好看。

我很 suka 看他们人画看图画，有的画到很呐真，很呐美，看了，看过了很呐有意思这样啦。比如说他们坐，坐那外里画一个风景啊，看了它的风景画了很呐像，看了很呐羡慕他们。

guo nuo tin ni jin zhe yon dua dua do do ho tuo se min zhen po, tei ki po, jin ki gong

我觉得嘞，我们嘞是用过头多东西了。um 每样都被要，每样都被买，买了没用呐就拿去烧拿去丢，那了了嘞造成空气污染，气候的变迁。

科技这样的东西 um 你得给每个人学。你学校得教，这样每个有学就会会晓用咯。你没学，哪会晓用？

普通我们看医生得要先打电话里内，约一个时间，才能够去看他，不能随便走进去，因为过头多人，你走进去他们有约的时间的人定得要先看，到你，你自得等到最后一个那看，tapi 你等很久，你也别这样等，so 定得得去预约一个时间了，了才去。

这次啊天气越来越热，若能够呢咱得穿较凉的会通风的衣。若不通风，汗闷内啊会皮肤病。

我头一次用，有一个智，智能手机 um 手机，我 um 头一天拿出，我打电话都不晓得用，要怎样打都甭晓，and then 要找讲内，内是不有号码，能够打给谁人也找没，觉得讲过头，给我都不会用，这样讲。

我觉得嘞科技是得 tolong 咱们 um 好像咱家 um 有 interior design 室内设计这样，这样咱们每天呃起居生活嘞就会较通，较方便，这样就不做事情很困苦。

我会晓弹琴，以前小小阿妈有送我去弹琴 um 别样的乐器嘞那我就没学，tapi 自拉一点吉他，忧克丽丽那还会晓一点。

像说幼稚园的学生啊，他们孩儿很小个啊，才开始学，学读书，学识字哦，就是放他们人有信心，加学识字，别讲一直去考，考他们，考他们了，有的孩儿考不好了变做他心里有压力。变去去学的也，也较输去。

鸡蛋最好了，每天得吃两粒鸡蛋，诶，怎样你的题目跳走了嘞？

电话pun是好。你能够找朋友。讲聊。啊，能够找东西，能够看，看很多东西在电话的内，电话，朋友，很呀多交陪。嗯，这久的世界不一样以前的。这久的世界每个人就是有电话，电话是一个很呀好用的东西。完，要有一样pun是不好电话，很呀多人骗人的电话。因为电话人能够找你，家的人能够找你。

比如说有啥火灾什么 um 他们家都给烧去。家东西一样都没了，我们可以帮助他们比如一下提米咯,提盐油咯，什么那里有东吃，哒他们可能衣物都给烧去了。你可以帮助他们，送衣什么去给他们用咯。这样觉得讲应该他们会欢喜这样的。

电话啊，um 第一次有电话，当然最欢喜咯。有电话就能够打电话给人嘛，讲话，有电话也能够玩耍手机的 um 游戏。

以前嘞我最喜欢游泳，游泳嘞，um 你的膝盖就不痛嘛。

um 大是打算做一个医生啊，因为小小的孩儿若病什么，每次我们爸爸妈妈带去看医生，吃，吃药了就觉得讲就好去咯，觉得讲医，医生很厉害啊。想讲做一个医生以后也能够帮助病人看病，医好他们的病，他们不用这么困苦。

<noise> 我喜欢游泳，游泳很呀爽。也不热。我也喜欢跳舞，跳舞音乐，很好听。